रूस क संस्कृति साहित्य, संगीत और नृत्य म अद्वितीय होलु। यहां क बैले दुनियाभर म प्रसिद्ध छ। रूसी खानपान म बोर्श और ब्लिनी प्रमुख छन। रूसी भाषा और साहित्य म तोलस्टॉय और दोस्तोयेवस्की क रचनाएं खास छन। <noise> यहां क चर्च और वास्तुकला अद्भुत होलु।